<hesitation> igo nkoboka maambia saa kumi na mbili, naasaba, ekero naasabire, nakoora, na <hesitation> areka echae, naroseria omwana one echae, oyokogenda esukuru, onywa echae eria, namokoba namoikia esukuru, nairana, kero nairanire, nacha na <hesitation> na <hesitation> un- nanywa echae, nakoora, nasokia ebinto biane, nasibia, nasibia enyomba yane, nakora, nagenda, nasaboki chingoko chiane, nachia chindagera nakoora, nacha nase ensemo ye chianga, nasibi chianga, nakoora, nareta amache nabeka nagenda koonia eduka yane, kero nachire koonia eduka yaane, nabo nkobera oo rituko rigima naonia, nakor- naende ekero omwana oyio arure esukuru, namoa <hesitation> endagera twakoora nere nase eduka eria, nabera mpaka <hesitation> saa moja nacha narosia endagera ya marogoba, twaria, ekero twarire, twakorire, twawochia, ekero twawochirie, twakoora, amang'ana amaya ekero tokowocheri saa tatu, twakoora, ekero twakoorire, twasaba naende bo igo twanyara koba tokoorara.